imprimati a be nɛ ni we de ordinatɛr na yirawe a'o we kopi ra cruru bon imprimati han yi cu ordinatɛr na mu bɛ'a benɛ vo bawero pilot piloti deso han we instale yirawe ani ma'o ordinatɛr ra we cominike wɛ na vuala